. Bheven ba orom oye bhagwa gwa mme ze bhe rum a'rumo asi kana ntarara ebibi. bheven be ora bho ikor remare gwa a'gwen gwo yina ikor remare ora gwa gwo rom oro bano oyina gwa. gwa gwo ara va fibha don ana ra me sa kara ekpi ara ekandem bha don ozama ikor remare oyina amafa don rojunor don rojunor don rojunor ora gwa gwa gwo ava fi bha don ozara ikor remare aji mona bhovenevene mma sa ora ma bhanor ba bhanor bho fore nor san habhaze ora ikor remare ora bhoven fa orom a'gwenana oro tar bha gwa bhoven a'odudu ora gwa gwo nan hoto ozerw bha hotom ora bhoven fa orom oye moro hao sora gwa gwen ora onodudu mman ban. bhevibhevi bhevi bhevi ba do eketanne ora ikor remare azere bha hotomo ayina bhekpa pepao aka wu ase remerikpe ahara rao afene rejeorejeo afenana faozeb ayina ikpo iyubha don . Afenna fa bhoze gwa yina sara ikor remare ayina gwa rebhan hara ozama oyina bhanor bharabhoro bhebamor so pa bhadon oyinayina ikor remare agwo akpakpe ikor remare asa kpe ikor remare tutututu agwo orom mma safi retor bha hizoi ikor remare omor yina agwenanana gwo so ji bha gwa don ara ikor remare ma agwo ora ara tavo bhanor a'hijani mara bhatar bhonyi. Rebhan ora mgbakobho ikpakpaikpa ida ate mgbakobho gwe bhufen or ate mgbakobhogwe bha hene ora bhoven fa re bhan rera. Rebhan ora bhoven ikpakpaikpa fanor bhava akunor ozama gwa mo koro rom bhoven a'osi onyio gwa mozen hegue asor oze nta gwo anabhere oze usi a'gwo sara rofem a'odemene bhare bhan ayina rebhan se akaravavaredam rebhan ora bhoven foja . Ayobhere gwa gwe bho ayobhere remadon ase ntarezen renuo oyina rebhan sa be bhanu ara bhuhiri bhuhiri bhuhiri bhuhiri bhuiri bhuiri bhuiri bhuiri agwo orom mmara pa bha remadon senne. saze aro agwo agbara ta sagba a'obhone aze aro ogbora ihiri agwo akara gbahumo aji bha gwa don rebhan ora mgba kobho ikpa kpaikpa gwa gwo apa rebhan ora bhoven fa bhona orom ozizira okpo ora bhoven fa bhona orom oku esare agwo sa da aro rebhan ora bhoven foja ozama aya gwem okpo ekubho moronan bheban aya gwem oyina hiza ani moro na bheban ara ikor remare aji hetabho aye ara kor remere aji aze are nta me ozen oyina bheven be aze a'opirepib a'oro nta oyina bhevenbene tutu obam ozenna mmora ara orom oku ozama. ikor remare oyina mona ora ara orom oku